Chakula cha mazala ku mwili akuli binadamu nganeni ichakula chane cha mazala labda chilemba maana chilembinga ili ni gesi salu mumunda nganale chilemba sana kwa mdaa mrefu ikande telemundu kuwa yakani akualisha <hesitation> au vilonda viku waya kaani nganali dagaa ikakua mvua mumuunda mani dagaa ili na chichiii ngawalia ikakua ngumu mumuunda kali chichi chakule chami manza nansaa